घरान गार्डन केला जाल्यार तेखो खयाल पण घेवचो पडतोलो जशे कि झाडांग दररोज उदोक घालचे पडतोले। आनि तेंका फूइची बिन प्राणी खायना तासो पळोपाचो पडतोलो। तेंका सुर्याचो किरणा लागोंक जायें पोवचे पडतोले ही मैचें कालजी घेवची पडतोली।